الشّخص العادي يلّي بدّو ينفق بس على طعامو بي كلفو بالأسبوع ميت دولار ميت دولار بالأسبوع للشّخص الواحد يعني بالشّهر بي كلفو تئريباً شي أربع ميّة خمس ميت دولار للشّخص الواحد لإنّو بي مدينتنا الحمد لله أنّو ما في كتير غلا بيئدر يعيش فيّا وبيكون مرتاح ومبسوط بس أكيد ما إلا عِلائة لا بالطّبابة ولا بال <hesitation> المواد الّي لازمة للبيت هيدي بس مِشان الطّعام. <noise>